Arakae ndaye oiko mopeti teta mati kaape jokuae ada jei superairaivae kuaretako jae mopeti <hesitation> mbiareta misikichichivae ipepo guinoivaereta guiramuiño ndaye jaereta ikirei ouvi oiko ivipe jaema a jokope oñovaereta mopeti mbia ndie jaema jaereta iyembokate jeje jaema yoguiraja reta jae ndie ipuerevaera jaereta oikovi jae ndie erei jaeretako iruvae ivipegua mbaetita jaereta ipuere oyepokua jokuae ivipe oiko